<hesitation> izy koà mafy loatra radio, tsy mentsy magnantogna malôha miangavy e, sô de mbô afaka atô moramora hely raha magneno azafady fô, tegna lefa tsisy tsisy tsisy hikoranagna ein, tegna tsy hifankarignesina feky izy koà manjary atô fô izy koà tsy possible aleo feky zehe hifindra an-tany hafa ein.